Le persun-e ën Italia a vardu tüti ël calcio e pöi co la pallavolo, si ël nuoto e gli sci